ගෙදරදි කොහොමද <hesitation> පැස්ටා හරි <hesitation> පිට්සා හරි <hesitation> හදාගන්නෙ කියන එකට <hesitation> මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි <hesitation> මම පැස්ටා නං ඇත්තටම හදන්න දන්නෙ නැහැ කියන එක. නමුත් <hesitation> නිවසේදීම <hesitation> පිට්සා හදා ගන්න නම් මම දන්නවා. මොකද කීප වතාවක් <hesitation> මම නිවසේදී පිට්සා හදලා තියෙනවා. ඉතින් පිට්සා කියන එක පුළුස්ස ගන්න පුළුවන් අපිට දැන් අවන් එකක් නැතිව වුණත්. දර ලිපක <hesitation> ගෑස් ලිපක <hesitation> වුණත් <hesitation> පිට්සා එකක් <hesitation> පුළුස්සා ගන්න පුළුවන්. ඒකට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා <hesitation> ඒකට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා <hesitation> සීනි <hesitation> ලුණු <hesitation> ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් <hesitation> පාන් පිටි <hesitation> ඊස්ට් <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> වතුර <hesitation> මේ ඔක්කොම එකට දාලා <hesitation> හොඳින් අනලා <hesitation> පිටි මෝලියක් හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ මෝලිය <hesitation> ඊස්ට් ටික පිපෙන්න <hesitation> ටිකක් වෙලා හොඳට අනලා <hesitation> පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ මෝලිය ටිකකින් අරගෙන නැවත හොඳට අනන්න ඕනේ <hesitation> අනලා <hesitation> ඒක රොටියක් විදිහට හදාගෙන <hesitation> ඒක උඩට තක්කාලි සෝස් ගාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක උඩට අපිට කැමති දේවල් <hesitation> ඒ කියන්නේ <hesitation> මස් <hesitation> මාළු <hesitation> එළවලු <hesitation> සොසේජස් <hesitation> මාළු මිරිස් <hesitation> තක්කාලි <hesitation> ලූණු වගේ දේවල් <hesitation> හොඳින් උඩට දාලා <hesitation> අපිට මේක <hesitation> අවන් එකේ හරි <hesitation> ලිපේ හරි <hesitation> පුළුස්සල ගන්න පුළුවන්.